Ja na nchania na nchrina ña thunde'e nthachi' na na ya thituya jma' chi' na thi thuya nthaxra ncha nchin na tengu jua na ncha na tha thuntha inchin nga na thinthate nthaxra ya na ya na thuntha cazela runi naa thinthathe nguji na thithu jmau thithu ndu thithu chu nixin nchi gana thi ruguntha nguchi' the thu na ruchi thu thina nexi nchia na rugunda nguchi cheji a na na cha cha'na na nena thi thi k'e chexin chaxin china ni ke thi chiga kuae cha jni think'e chaxi chi gugase la' na ke nguji thi chiga thunde'e na ji.